<hesitation> Akanjo misy - misy le permeable de misy lay impermeable a, ôhatra zao <hesitation> le ankanjo impermeable zegny tsy <hesitation> ts'idirany rano, lay oe karaha ampitovitovigny amina parasoly izy kara ampitovigny amina sase nef tsy - tsy ahitagna sase ivelagny ake, de le akanjo perméable ndraiky ôhatra zao ti-shirt tsotra, ti shirt le fagnanôvanolo andavanandro regny rah ôhatra oe magnôragna zao andro de tafiditry amin'ny aigny agny le rano.